<hesitation> Fomba fiasan'ny lasy mandeha koragna ndraika zany a: izy io a <hesitation> raha lavalava misy raha marangidrangitra, karaha zig zag zaigny raha marangidrangitra aminazy a de misy vatany a fitazomana ananjy, de misy prizy asatoka, de <hesitation> raha vao asatoka am'kakazonao tapahina aminanjy izy a de mihodinkodigna i raha igny a de manapaka i kakazo igny.